Beta waktu ka'-kacil itu beta perna lia beta pung nene, antua pung gaya, kasi awet daging itu, beta bilang akang paleng tradisional. Barang kanapa? Paleng bagimana ee? Paleng biasa saa antua pertama tu, antua ambel daging, waktu itu tu kalo seng sala, daging kurban, antua, ambel daging, kemudiang daging itu, antua ambel parteng lai, parteng, isi daging tu di parteng kacil sa. Parteng itu kacil sa, parteng kacil, lalu antua bawa akang ka samping parigi, barang kotong pung, beta pung ruma di kampong tu ada parigi kacil di kampong, iyo parigi kacil di samping ruma, lalo antua angka aer, antua cuci kas bersi, antua cuci sampe akang pung dara-dara itu, seng ada lai di di-akang daging tu, antua cuci kas bersi lalu, beta lia antua, antua ada giling rempa-rempa. Ada rempa-rempa, beta kurang tau itu rempa-rempa apa tapi antua pake itu rempa kemudian <hesitation> lalu ada apa? <hesitation> garang, antua campur di akang daging itu antua campur-campur lalu antua taru di kas taru akang daging tu yang ada di parteng kacil itu taru di kas, antua tutu kas rapa la beta pikir, i dolo-dolo tu memang bagitu e dong punya cara kasi awet daging ni padahal kalo sakarang ni tamang-tamang dong mo tau? Tinggal yang penting ada yang penting ada parteng kacil daging itu komong isi akang di dalam plastik kresek, <hesitation> kalo seng plastik baribut isi akang taru di parteng kacil la tinggal kas maso di kulkas kalo kulkas tu akang pung sabla atas tu kang ada tu yang kusus untuk <hesitation> kusus untuk apa? Daging-daging, ikang, poko nya itu tinggal tutup barang selesai, tapi yang penting jang lampu mati abis itu. Kulkas itu akang pung dinging bagus usaha bagitu.